Koa raha araiky zen̈y ndreky aminakà tsy ara-dalàn̈a e. Fôtony naviany za mivolan̈a zen̈y <hesitation> efa niny olo io manokana bàka i raha zen̈y. Manjary lasa midriky amin'ny fiain̈ananany zen̈y. Aviô tsao fo misy misy efe koa zen̈y izy iny amy fahasalaman̈an'ny ôlo io.